amindreo any zany mist ny masque fanaova masque ioroba zao vita avy amin'ny hazo da io zany karana hotrany hoe fanambarandreo ny Andriamanitra ndreo zany sy ny herin'ny natiora.